<hesitation> hathya ngo mwa town mwe kasese <hesitation> omundu akahulhukaya obulhikiro bulhikiro neryo anganakolhesya nga muthwalhu mughuma ne mbindi <hesitation> obulhikiro anganakolhesya omuthwalhu mughuma ne mbindi kusangwa ibwa <hestn> ithwe ngo mwa kyalhu sithulhighulha obulhikiro, ebindi thukabiha omwa malhima.